E in wilim re'en e li tz'iken wa xa' he ya kikaj chek kik'ob' taq kinee', qaqjiyij renejeel tz'alek re keraqtaj cha wachuleew, he taq tz'alek kakjuruj qaqya'a' xe' jaay, xe' jaay kek'ob' wii' kikmalan, kikmalan, kikmalan, tek'ara' kikb'an taq kisook xa' kela' taq tz'iken kewar chila', kikjiyij kikk'olb'al pina' kikusinan, pi jun he jun chewa' laj jaay chila' kikmina' wii' kiib', e in wilim re'en pi taq he pi taq tujb'al iib', rimal ke'apant lera' wa k'o wunaq wa e jaqal chila' wunaq, he kikjiyij jaay che k'ot wunaq chipaam he rima la' kak ke ke'apanek k'o chiran k'o jaay k'ot wunaq, el wunaq k'o pi jun chek tinimet, xa' pi jun iik' o pi jun junaab' kakila' kichan e ela' kigan taq tz'iken kakmala' kiib' chila' kika'n taq kisook re kikpoq'saj qi kiib' rimal la' ela' in wilim re'en.